د ډوډۍ لپاره د ترمیده اوړو پر ځای د سبوس‌لرونکو غنمو اوړه استعمال شي. سبوس‌لرونکې غلې دانې وکارول شي. د سهارني لپاره به ښه وي که سبوس‌لرونکې ډوډۍ وخوړل شي. د لوبیا، نخود، موشونګ، نسک او نورو حبوباتو څخه په شوروا او سلاته کې ګټه واخیستل شي. د خواږو پر ځای د غنمو یا د وربشو د اوړو نه جوړ شوي بسکټونه یا کیکونه انتخاب شي.